Дар Канада як расми муҳими миллӣ вуҷуд дорад. Тантанаи рӯзи Истиқлолият, ки ҳар сол якуми июл ҳамчун Рӯзи Канада ҷашн гирифта мешавад. Дар ин рӯз мардум бо парчамҳо, оташфишонӣ ва концертҳо ширкат меварзанд. Ҳамчунин, дар баъзе минтақаҳо, махсусан дар байни аҳолии аслии Канада, расми қадимии тӯйи қабилавӣ бо рақси анъанавӣ ва либосҳои махсус нигоҳ дошта мешавад.